Om käsi kruvvikäändjä, <hesitation> tuuga käänät käsitsi kruvvõ sisse. Sis om eelektrikruvvikäändjä vai kutsutas ka akutrell, tuu lask sis akuga, <hesitation> eelektriga lask kruvvõ sisse. Ja sis om ka, maq ei mõistaq parõmbahe üteldäq ku krõka, tuu om sis nigu pikendet kruvvikäändjä ja ütte pite tä käänd <hesitation> käänd ja tõist pite tä käü <hesitation> vabalt ringi.